Pjesët kryesore të kompjuterit jon monitori, tastatura, procesori që i përpunon informatat, mandej memorja që i ruan të dhanunat, osht modherbordi <hesitation> hard disku, kartela grafike që përpunon informacionin vizual.